Për mi tüte le bestie a i an i öi però sai pa përché l'ai mai stüdià a funt sta coza e cuindi sai pa se tüti i animai a i an i öi e ma për mi si a i an